Hoyɗude kammɓu toɓii tawi kan sella. Ɓammi miɗe jala faa tanpumi e koyɗol, tawii nden duu mi loonii kaddule am fay cuddumaaje am. <hesitation> mi jonnoraaki nden ɗoo huunde ana waɗa-waɗi <hesitation> koyɗol mum meeɗi wadde kam.